Agbagyi n kni zni dna ye mi ye ma da bo ntukwo ta oya kwo bo la faru tun miyi n byi nayi, mita taba mazo kwo munar ma fi, agbayi yi ya jewu ge osanu n miya mami shi wo timiyi mi sni za miyi lakala be oza gbma yin lo nwo be lami gyi fi, agami yagyi nu ge mi gyi ayin na gami yan gyi nchen, ayin yi bo ta da mi lon oza wa gami yan gyiyi omiya n to gyn lo n wu vivi bon oza wa ga mi yan gyi yin wo ta kpe lo ge ayin yi bo ta da mi lon woi la yan gyi ga mo miyi ta gna won, ntigene omi ya to wu vivi gnilo bon, mishi migyi yan gyi mi hau ayin tnu tnu mi gyi yan gyi n chep ozado gbmi wo yan bmi pyi luvu lu wo be wo ye ayin mi chei kna ya zhni n kni gu mita ye bada lo yin wo ka mi kwo kwo kayi awye yi knu mi miyi pa mi ya bo, nge gye mi ya wo yan gni lo wo to pma fifin, sanu na kami kwo kwo tu na yin bo bwan, omi ya bo la ka fifi nkwo zo wu na na, to miyu ma da ge agba gyi yi ge naje yi nha gye za byi wo bwa ba da bo nwoi ngbe tolo hoi lu won ntun ge na bei kwonu ar nayi ma fi kwo fi lo mi du kwo gyi mi zhe, kwo gyi mi zhe ntingena n miya bei la ka fifi nu hogye abei zhimi wu na. Omiyan to fin ayi pma mi bo zhni to omiye be la ka fifima mbo zhni wuna, okwo nu ma zhni ma gna ma byi mi gna ma zaje nge gyu kwo za zhni hobo nai tola za da bo woi ngbe osanu ha da boda woi ngbe ha gna wo hagna wo ge ge beyho zhni yi kwo da lo, ama doho ba loho zhni za bonukwoyi zhni zhni yin kwo to bme bme yi lon, ho gye byi na yi wota za bo amu nha zhni byi na yi bo nai to gye ge wo la za ma osanu ha ma byi zhni dole oha byi ba na hokaho gna ba ge gyu za yi wo bo kubo zhni milai, to zami gyn mi da wo bo da ge mita taba ma zowo bo amu ar ma fi yin, owan byi la kuka ar ba kuayin kwo ku omi bugyi mila yikwo la buyi kwo nu kwo ta zo ma mu lo ar ma fi nyi pyeyi ho lo nmi bo gna wa byi ge to mi bon ge mi bugba nukwo yi dnalo ofe dida to gyilo aha oyan yin fe dida bo zhni mi wa ka mi kwo kwo ntukwo tu nayin bo to nna ge mi kafe gba hayi ma agye kwo ba wu wa na to oya gbayy yito zhni abyi bo zhni ngye yi zhni ngye she azhni azhni aya win ntuge na migye kwo sa mwa begye kwo gna akuwyi ne snu lo obo mi gyn mi dayi mi to bo papapa mi ka kuwyi zhni zhni ar nhayiye mito zhni kuwyin ama oza wo bo zhni mi boyi woto gyn lo nnage mi gba wa byi ha yi ma omiya ta ga ge yeg kwo kamatalo ma gba wa byin ntugena wotogyi lon wobo mi wa gba mi ta nje hun to wo gni. To oya gbagyi migu ma gna ge kwo akuwye nu toya ha zhi za bonukwo i ntunge na byi nayi fa wo ta zobo amu byi na yi fa wo ta zo bomu. Ba yi kwo boje mi snu voni nu tu lo fa minu fa mazaje yi omizaje la zu kwo zumi omi che miye ma ka wo gba to aye ge mi gbawon omina ja pmi sisi ajemi lutuda ahi bei kwo nu n ma wokwo kwo yi sna mi, omi chi omi n omi nnnlulu nna gni alumiji, ma n ge to kwo ka wu onana oma zaje ba zhni mi wu laya, mi ja pyi si omi zakwo yi woje milu nje hu laya, nkwo nu kwo ta zhe mamu kuma a abe yi pya ba nu kwo to kamata agyi za mana domi oza mana nuna gyi agyi ntuge na mito knu lon ntunge na mi bwa hon lo kperenu to agyi mi gba gba ayi lumi tumi beda beyi kwo nu kwo zhni bo wu wuyi ya nu nha gye ho zhni za bo ho zhni byi nayi bo to woyi za mu to ku pa ge yi pye yi nsu yan gye wo shiri zhni lo ho bo yi gye nwo gba ho tanu, yeisu boda to bon ge kwo la be ada nhaye ge ye zaje abu nkwonu zhni azaje abu ada bonajeyi, byi naho to gye ge ho ku bo zhni byi nayi ge ho du na gye wo palo, miye maga shawula ma gna ge omi, mi bo ku chi tunde miku oza kpe ye n migyn mi viyin mila ya mila la ya ba bwi. Ama abwi ye mata kpe amu zon mtige oyan na ku zhni ho kwo kwo sna ho ndu. Dole ha mwa hoyi pa kwo, ayi je mi bo do zhni osa yi mibo dna nmakaranta nprimary school agami scholarship ozado ba wabe wa gna ge aa scholarshipiye naga mi yin ma lo secodnary school yin kwota ye zhni so owonu kamata agawo yan yi kwo nu to mito bwan woto bwa oyi vna yilo asara, ntun gena wola gni apapa mi osanu mi shiwa wye lo ma gye wo wye mange kai oho to lo ban omi mito lo gye yan kwa zhni ayi gna ge agami scholarship chawta yan yin, kwo san ho hoi lo gwo mi ya, hoto bwa omi mito bwa mi gni nu na yi mila zhni fayiza owo bu gyi che wo la zhni fayi za ah ah to okwa pma ge na fa ku gye kwo ba zo mi n bugba oya gbagyi yila che oya kwo bo zhni za yan afa kwo ga wo, ntugena nha zhni wo nayi ota kpe suyelon, nlunchenu miye mada boda minge togyi ho zado fi she ha kpege owo bwa to snu lo ngyeho yan, gye nha zhni wo lonu wo ba wan fi wo ho shi, hoku gye scholarship yenkwo bo gwo miyagi kpekni apin mi bo ba la yinkwo yi kpekni wobo ba ma byi yin mila zhni ba miku ba zhni mila lo n kpaiyi to nkwo nu bo ba ga omabyi abye gyi ba ku kala ba kni gyi mi ange oku kpe nbanu oku to bo kpegyi banu ata bwa aban. Ara bwa ku azha pma chei to ntun n nchena benge mikuwa gbe gye shi sayi mibo bwa scholarship ho yi kpe kni owoyi wa gwo mi kwo yayi wo yin bo ba bwa wa zha pma chei ama wola gwo miya wola bu nawa amiyi bu gyi che mila bu nuwa saya gye je wye kai magye byi kwo nu kwo dami mi dole miba wan fi to mi zamu aboye pya ba ya yito zha je ba zhni aboyi bana ba zhni ba be nkasawayi nzhni, ba ba be do knu gbmi yi nzhi kwo to ba ozhi zhni okwo nu ogye ozhn to kwo mwa okwo na zhni ogy ozhi kwo bwa lolo na vu yi nha gye zhni gyn na samari fi ta bwo zaho wo gbmi bwa yan wolo nabye yin, oyiyi zhni azhidayin yiyan yiyin bo ntugena yiku kalalo yilo yi zo ya byi pyita nnage aye aga zaye byi yan ha ange ah aga mista a shange aga mista a zho hange aga mista c nu to okwona zhni oya gbagyi yilonavu yito zhi zhi lonu abonge agami sayi mibo tulo nayi ashe moba bma zhni lo nayin abyi che bayi bola shado lonayi aha dole oma byi ba bma zado zhni omi bu gyi che ma bma zado zhni mi mila bu nu wan hotagye yiku bu nuwa ayi vna n to kwo da je shi yin. Kwo bwa je beyin ya ha yi ge za ye solder ayi la solder zna yi go wo zo do gbmi brrrr wa gnage ayi na nde byyi yi da nufa ato lo woi alo na ze yei nu aza na nwa wana nwa zaku wo ge alo na ze yiyi nu ge ala byi yeda ya alo za yi ye yinma oye sanu kwoku lowa tnu bwa yi, hei wo ba zamwi to oya gbagyi yito zhni zhni bnu gye ya bye nu yita ye vu nu owo wo tatabawa zo be ye amwi nhngena owa zaje ku zhi nu haya sanu wa ba gye ba wyu ba ku zhi fi oye owo bwi gyi owo bugba ba zhni wuna nza yi nwa gnage ato lo wodai alonana ogye kwo ba dawo kwo ba bma wo zhni kwo wo byi wo gna kwo ba gyi yan gyi najeyi kwo ba si myi, so ntin chenu oya gbagyi yila che yito zha je bonukwo yi zhni zayan agawo ossa kwa si ge gye shekwo sala si ga zeye afawo walo nkwo lasi ga zeye na afawo wa lo ntin chenu yite zhn agye be zhni nnay ntingena aku zhi mi me nayi mita tabalon mi zam ntinchenu ba wai miche shi nukwoi ama mita kpa mu zo ntige abo la riga aku zhni mi, ntinche nu oya gbagyi yila che toyin zha je bo nu kwo yi zhni magwode sonu fyi.